Chachame anee zaidi, koo musareki. Musarek kwany ochei anyinyi ako raisi kechape ma maui maui maui ialchini iceng'enchini peek chemengechi. Kotaa kainyoru peeki iip ipng'aa ing tinga kotaitu inyii inyii laal mat inde indee, peeki kota takokutu peek, inde indee pusyeek akiparparii iparpari akoi, akoi ko chamukanio, taa kochamukanchi inde sukaruki, aas a kora akisilu ko musareki kotaretin inyoru, nguvu taretin inyoru kimnatet ne muuch iae kasi. Taretin amuu tai kende sukaruk ko, sukaruk kotindoi kimnotee, sukaru iin musarek kora ko kotindoi, kotindoi ko muuchyoichope inde indimu koo, koma ko taretin kora ndimu komanamin korotwek.